<hesitation> E fomba fizarane parasolo koa zashy, ny amin'ny parasolo e parasolo io zashy misy e tahony fitagnana azy, igny zashy ny hitanan'ny tegna anazy, da misy avao koa ny akoa firakotriny ambony egny igny, igny zashy a koa ny ny lamba zay na koa sarle zay, igny zashy e miaro an-tegna mba sy ho tratrin'ny erik'andro, da misy avao koa gne vy zay misampasampagna amin'igny igny lamba miaro an-tegna aminazy igny zashy na koa sarle igny, zay zashy ny parasolo.